जू सिक्का ची वेगा किनारा पर धारी धारी इल्ले बढ़ायी रौंदी ताकि हम वे सिक्का त पछाण सके कि ऊ कथी रुपयो सिक्का ची और ऊ सिक्का त बचौंदू भी ची ये से हमू त यू भी पता लगदू कि जू सिक्का ची ऊ नमली ची या असली ची येगा अलावा ऊ धारी धारी सिक्का त ग्रिप ड्यौदी जैसे की ल्वोग वेता आराम से आसानी से संभाल सकदा।